Assalamu alaikum usame ndar kure ndar witgha tikthana ndar ndar ndathana ndara khakuri siɗena mana ƙinda duniya duwaghanna de na kur da sule <hesitation> da nakur da subha kathga kath tham zun na shiɗur fa na kathga kathame iri mugha nda giɗa imbe toh da da gida nda uɗa da mana kure zik giɗa in shiɗigo da ɗu bind nev mene war ded sare men ndir ghina na fita tare khware deda das tare khawara nag babagare ya udzikane wuɗikhu da katha se kathgakur fa warkhala ghiɗa subha tiyhina da kathgakha shiɗa ho niya niya niya nuf shidikho toh zida da ziɗa subha amman da kuma da ngik da ngik khakurita kho da ziɗa ngiɗa subha nda nga hakurita kha biyo wahakta ngiɗa subha toh da mile mile mil bakur digada fita zil biya to da zo ghe de suka da fita zile hakuri zikane da tai <hesitation> jzigan jzigan vana zilta kho tsif ta ya vana zilta kho tsiftsiya nga tantan ghre biya daman tanten ghre fata zile wahala fita zil nde ngakhe tenten ghne biyo ziɗa giɗa fut zil toh grindama ngiɗene ƙindaf ta zila ma abuga khinda tenten ghre ananga abuƙinda ghre uk khala ngiɗa kha kulmana ƙinda daghana Subha ghano ndaga khakurita kha biyo ngakha da ji daɗi subna biyo da ngik khakurita ko da ji dani subha ai deji daɗi ngidi fita zilts kho to naghata kure zugwano zugo khaneta ka daman hakuri da ɓu zil digit khiɗikine nagode niko nagaha kwar cewa nagode fito zil biyo wakhi la tsitsa ga grak giɗata kur za shila ma tsitsa raka ngiɗa kuta ghuza shiɗima jzatsabo siɗi ndigite da tigha kwara cewa nagode grak yane toh damanga kur subha na tighagha subha khakha nde ngiɗa fita zil amma da digit khidikina ga ka vujzara guyagha in tu zile inta shiɗakho to khalas da yan niya niya niya nuf zilta ko khakuri da mangha ah nagode ah ɗuwane aɗuwan a ɗudako da kwar kwarakha amma da kha kwar yankam da khum wakhalakho wagha no aɗuwam guyavu naghba zugal guyav biyo nag batar dighina digit zikan nafska zugwanna nagh batar biya guyau mbhizal toh da sugwalkha da guyave da ngle na da kwar kwarra diɗitkho wadaghe dagha dagha ude in tugho nus yane mene kwar mangane da kwa kwara ude inta tigho to naghba ya zugan diyan bi. Tsitsa ya guyavno eh guyav ziken fa da sawal bakha in fita biya war bar shewa sawa nus yane ngabi amma daman khakuri ko da guyar nga kha guyar biyo da nga kha kwar cewa ah dayan tizil biyo ziɗa giɗa toh duwa ghenno da manga kur subho cib ngidda fita zile guyava guyive tik kafa zukan tikhino nagh batar <hesitation> nga ɗankwatar za digɗa tsikha biyo nnagha dugha ya zikan tiklina tikafe damanga kur subho kafe yakwara graka subhots ƙindo assaltu niva dagh gut sallo da vijzana ƙinda karo yakwa ro da mana manakho ya tsitsa diga fatsiyo da mana mana kho graka grak nƙiɗata ƙinda fita ziya tsi <hesitation> digalda tsuɓale <hesitation> jigakur daɗi tighina ma ngabo dugul dibale biya nga tagha biy nga wuɗagh biy toh koware gata gata zil shi sareh khaduga kur nuts kure ka gidako yanzu kino graka ngiɗats ƙinda za shile shu sik shik shiɗiro ya kitaghine ajigaka daɗi giɗa dan <hesitation> tsitsa dughwara kine naka subga subha in dad loha da <hesitation> gat kwaɓa nga da yaghna digalde gat kwaɓa saboda yagh mare ngile kwazots tar da ndiɗgaka da yan naka dryin zilara nik kitza zilara ngabi kwar awebi ya da ngike daɓaka biyu toh tsatsin kwar cewa mana ka hakuri ka. Grek gavo tsu biyo manga hakuriko mbuledu tsine da baka ba to da waghanno ghufure da dilga kur ndikite invuk zil da nga au au yagha nga ngabiya nuf ngabiyata ka nuf gilakho to yajgila baɗoka niko ama da tir nikure nga nga yajgila da burva kvurbi damagaku da jzuku kur yajgilo manga manga addu'a vuk sallah niya niya niya yajgilara zilara niya niya niya niya ngidata ka zilara niya niya niko kur yajgila tuwagha tugaka vuk yajgila da mbulandu sa'a da ghanu da njida kur ndikina yajgila baka kiskise nuf kur wale da gidalda subha chilfa biya ghwaya da subha chil biya ngadige gata zil khwara ina fita tare ngile addiniye ngik jzi jziga yajgila tare atsige gat koɓo tare mugha tare nga yagha khum digit biyo zil zilkha ma nga khub digit biyo nga da tsit lokaci sallah da digalda minga sallo yanda kinde yan ka gat gakha amma dikit khiɗikina ah da kharu kur intuk ndikine shikenan ah gabiya kur tsaba cewa khub digit biyo tsaba cewa khwara fititar biyo da giɗaka da ya dughmilo nnaka nuva shiɗakho toh usuge de ɗiɗga ɗiɗa ai in angure da thir witgha ey darni nugh dughna nivitar ai. Da guyavkho ah dughna guyave nivitare ndina ai ka bazu zitar lava ai amma ghakha da guyarbiyo tsitsa ware ghwara ngik dughuno ghwara da kwarkino da varo da ɗaka dughwara kata gat zilfa saboda tikhino da manga dukh subho usuge dalde del <hesitation> ngida dig waya no to da khabab da waya so cinkha daso se dugha da witgho du ɗum mene mene ghwiraske ah ghwaraba dina bi duwana ɗuwa da ɗuwana ɗuwaka amma dughwa ghanno tsitsa vandareno yaghno intawe nda nduvano yan nagha tar ai toh gaɗ gagha mutunciye ghre ‘ghema futureh dugh biya gakha guyar guyar da kwar kware ya tugho tugho ko ga dughnabi ghware da sa <hesitation> grak ɗa ka tsikinda fa mafa ngaka da gat shiɗa biya fe nga shiɗa suwada <hesitation> dakatsa khiya fudata wudifta kho ko kuɗata unkwasko unkhwasko kulata dhilbe kuɗata unkwahe insugo shiɗ da vakaho kwana dughno ngaka da ɗuwana biyo dada ma da jzigakho ina dugh mana ghwara da da zirara da subhi yano da subha dughno da kwaru kwanad ai amma da guyevkho digealde vuk subha kho digal da vak dughagho da mana duk nude partye dige kha imbe ngabi da guwar cewa dughna bi. Ah tsitsa ware da so da gathakha gatha ah kwarba dughuna bi gutsuf yaftsine ngaba intuk kafe biyo ngaba in nigha witgha biyo amma giɗakha invak babakho giɗgako za babakho tikgakha za kafe inkolaha da yuwe bidig da sannu mɓuɓa jzakako takha takha jzakaka gwaɗi gwaskhara gwaɗa gwaska diyan bi ndiken tamo halak guyave gwara gwara timo koya cewa nga ude de gwarane cewa dughun bina bi nukhu da makaranta sokho da ungwo ko yuwe manga kha thaɗo ɓuɓa ga bi tano ghuɓuga da babakho nighe nigha thi witgha ai to da nagha na thur da witgha dane nave hankalita di kwar cewa vai dugh mine nava hankali tsine biya fa nga dunga zir tsika gbi natsa ngik zu tsiganka natsa di di gal da gata gata tunda ngin ngiga jzugwanke witgho une dugh mina khwara nu sarfa nda ghwara nda manga da khwara khwara tha witgha ai amma danga nustska biya wara da kwarakara kasok tsasok zil mugharema igaka ghwarba nuf du ghna bitafa zuk yaf tsine nda gilkha tsitsa ngakha ngilbiyo inɗuk ya gwave ngle niv tare tikha ai amma ngakcha da guyau biyo da kha giɗa in witgho da duma da muna nagha shim ghwara da ɓe aɗuwan gatare aɗuwanda vik subha nga in kwarnige biya dun da so da tsaghwaka da witgha in jzijze subhana sebasa nak thiraro nikho amma mila ndikin biyo da digwa subho. Ngik yakhano khum ndigite ngik yagha av ndige ngik mughara <hesitation> ngik mbiganshi toh aɗuwo da digalka vuk subha <hesitation> tsitsa ngiɗakha witgha ma <hesitation> zuk davakakha ai nika bi ya tsitsa nga gu yarma da maman dukha shiri kuwa tsitsa in witgha ma sugo to dugha ghan no manga manga shawara zuh rure tsitsa nga kwaraka cewa ndikon biyo duniyo a bazal duniyana <hesitation> zugano da nagho yagha usul da ngha zugan cewa dugh mina naka usuge da futuneh aɗuwa ka khaɗu nga fita tsagure ah invana usug da futurfa usug usuge de fitur da mbughana ngo thirne vaka zugan damanga khevhuɗe nga ɗutsin de ghvaya amma nga <hesitation> de naka dugh mina yin nuf shiɗa usug da fitunda nuf dadaro nuva tsichkho ngik nuga kha shidaƙho toh yafi anma de ndiken binda mitsa kur tuɓalama mutunci deda kha du chuɗidu ɗigu kha ai dagh mina vitse tarde za velna <hesitation> ngitsa bina tare da kwara kwaru de to tuwaghanna da tsinana kur kvano takava da nɗiduta kure nakeva andata kure ga ghuru mingane ku biya kawai men fita zilarka toh andata kave kure yajgila berhu sakho yajgile barhu sa'a tare yajgila barhu zil kitskitse.